لعبتي المفضله كره القدم نركض مع الشباب ونتجمع وفيها ركض وفيها نشاط وحيويه وحماس وفيها تحدي وبعدين الركض يحسن الدوره الدمويه والرياضه عموما يعني تصفي الذهن تخلي الشخص جاهز للمذاكره في الجامعه وما الى ذلك ويكون الجو رايق وهكذا يعني امورها تمام الحمد لله